افضل ذكرى في طفولتي كانت لما رحنا البحر انا وعائلتي وكنا يعني قعدنا من الصبح لليل وتعرفت على وايد صداقات مستمرة معاي لحد اليوم فكان يوم جدا مميز واهو مهم بالنسبة لي لانه لانه يعني غير اني كنت وايد مستانسة انه بعد يعني خلاني أكون صداقات جديدة